Mening kiyim uslubim qulay va zamonaviy bo'lishini yoqtiraman. Odatda, oddiy, estetik ko'rinishga ega bo'lgan kiyimlarni tanlayman, chunki ular menga yoqmaydi.